نه هغه غوښه څې په مصنوعي شکل باندې په لابراتوار کې جوړیګي زه به هغه نه هیڅکله هم استفاده و نه کړم او وبه یې نه خورم. غوښه معمولاً د حیواناتو نه باید لاسته راسي او د حیواناتو غوښه باید وخوړل سي، نه مصنوعي غوښه.